Një mënyrë efektive për të reduktuar zukerin në dietë është të vasharsh konsumimin e pijeve me zuker, si bibite dhe succhi di frutta e paketuara.